هنجيب كنكة القهوة الصغيرة ديه، نحط فيها شوية بن وشوية سكر وشوية الميا ونقلبهم كويس، وبعدين نروح على البوتجاز على نار هادية نحط الكنكة ونستنا عليها لغاية ما وش القهوة يبدأ يتكون، هنا بنكون نطفي عليها النار ونصبها في الفنجان بتاعها ونشربها.